अरे मैं बार बार तूंते समझौंणूबं रयूं कि येमा म्येरि गलति नी चि भाई। लेकिन सि मण्ण कु तैयारे नि व्हेन। सि बार बार मेते धमकौणां रेन, मेते गाली तक दीनिन तून यार। यणये अपशब्द ब्वोलिन तून मेते, कि म्येरि समझे मां नि ए कि मैन कन क्या चि। सि वास्तव मां पागल जन सि छिन। ये वजह से मैं पर गुस्सा ए। तब मैं त्वेते छूं ब्वोनु भाई कि अपरा पड़ोस्यूं से जरा बची ते रौ। सि कब्बि भी क्वे भी खतरनाक कदम उठै सकदन।